Eka, da mahay aza, efa nianatsy namatotsy kiravaty mihitsy aho fa za ndraindraiky avao ty mañano kiravaty izao; fa nao mamatotsy kiravatin'olo koa zaho nofa andro fety minday kiravato ny olo.